أكثر شيء طريف رأيته على الإطلاق كان مرة شوفت فيديو لطائر كان يقلد صوت البشر والحيوانات بشكل مثير للضحك، كان الطائر ذكى جدا لدرجة أنه قدر يقلد صوت الموبايل بشكل مثالي، صراحة اتفاجأت منه، بعدين جعل كل اللى حوله يعتقدون إن موبايلاتهم ترن، هذه أكثر لحظه شف-كانت طريفة بالنسبة لى.